पानिन जोसो रहे की तेरेम काई नेचा काई रहे। चे काई पंखुडियां तोसला टायर ने तोसला रोती चे काई। एकडम पानिन <hesitation> प्रेशर काजे असा असा को घुम गोल गोल फिरीं काई असा को रहे। तेरेम काई चे चो चाले ने तेरेम हवादवा लेकेन मानसे भी बढ़ जाए। तेरेम चो सूब लेकेन मानसे बढ़ थाले फूरी जग घुम लेने। तेरेम चो काई लेकेन वजन भी उठाले काई की तेरेम पोला <hesitation> इरे रांक पंखुडिया रोतेरेम चे लग़ी बी जाई। ने तेरेम गाहनां गु बाला बिरोती। तेरेम चे भी चाले ने तेरे बी तेरेम गम्बाला मतुडराइ को मानसे माते चो पोला पणी। जही बढ़ बौलोंने रोहे चो तेरहम काए। लेकिन मानसे को माते समक्यों करते करते।